ס'דא ניו יארק, לאס אנדזשלעס, סיעטעל, סאן פראנסיסקאו, באסטאן, טשיקאגא. נאכדעם איז דא <hesitation> <hesitation> קראקע, ווארשע, ירושלים, דאס אלעס זענען שטעט. נאכדעם איז דא <hesitation> ווילידזשעס. וואס איז ווילידזש אויף מאנראו, <hesitation> ס'דא אסאך.